<hesitation> Fomba tsara agnanaovana tônotôno raha tônotôno hena voalohany alokany raha afangaro azy ts- tsy voatery misy arakaraka <hesitation> matetiky episy igny atao maro matetiky sakaitany, tongolo ley defa mahampy, fa izy koa vao maika misy ambonimbony zany ny poavra de ko ry saosy sôza vao maika tsara, de regny koa ataonao mahampy tsara de ambela misy temps de pause helahela mba hidiran'ny raha aby hena akagny de lasa malemy izy.